عبد الله حبيبي يا خويا واش نقولك راني فرحان جدا جدا انو راك تزوجت ولعقوبة نشالله لدراري ونشالله تكون زوجة صالحة والحمد الله راك كملت كيما نقولو حنا نصف دينك وهادي حاجة مليحة عندنا حنايا بزاف حنايا في المجتمع تاعنا واش نقولك عبدالله صاحبي ربي يوفقك وربي ينجحك ونشالله اسرى تكون سعيدة ومليئة بالاطفال والمال والصحة يا خويا عبدالله